Kakunẽġuse muḃay múdialu añamedia kúsiiġoźaġoɭaĩ. Ámiñaśoku, é- nina ísii, añahebumeme amiña miemenilemee mufaśomeme ísehe ixanemi amoniñadianikuwo, niġomo, niġomoo esaḃue, niġol, niġol, niġol, níi- níinen aḃaan níeleḃurenememeġúsii kúrigaġo, nii- fro- fro- nífuyeġo koźa ko- ko- koɭã nírile boḃuhuġo, nírileġaɭĩkiġi. Moo añadial kúsii niġuɭaĩ. . Kúse ámimãġaɭoġusii akunẽġo nuġuɭaĩ, arenalomeme nopienimamo. Ámiñaɭelo nimuyẽġo, añakomuyẽaḃaan, niġolesaḃue, añaġolesaḃue, aḃani- ni- ni- niŝien buĵeġen ísii, ísii miiminiŝemo, niŝemo, niŝemo, niŝemo, niŝemo, niŝembuhuġo, níŝẽdiel aḃanileḃueŝeŋeniġo ora- óraġasii ni- ninomo, níleḃuexina nileḃuhĩko nimma nino, áḃanihuśara níleḃuḃe nimma muɭami, nikunen kúsii. Amidia amikunẽġo mími, kúsii nuġuueɭaĩ.